په کارخانو کې <hesitation> د شیدو بیلابیل ډولونه، د بیلګې په ډول د غوا شیدې، د وزې شیدې د میږې شیدې چې د وزې شیدې نسبت د دوو نورو شیدو ته، غوړ یې کم دي او صحي ورته ویلی شو، د دې تر څنګ جوړې شوې وچې شودې، یا هم د سویا شیدې، یا هم د بادامو څخه تر لاسه شوې شودې او همداسې د نورو بوټو څخه تر لاسه شوې شودې شته.